Nare ra manydis ni rh gexlyw, ra many diz, nú lugar rh ra betx, cthi raw ma ra animl ra manygiux, tu nan calo rh, tchi lama giet ma th ru-gëw gye ma niz, tchi queity nandin’ah a ngya nix gy gidunu, gulá viloo bzaru ma lony tchi láma bdaw ma th cos, ra th cos, aminal ni na nxab’a tchi bdaw ma ni tchi rbixlaz nú lama, tchi ni ni rbixlaz nú za béch’a, tchi per com pur cos nxab raw raw ma ra, beld, ra burr, ra xily, lat ná ra becw, lat ná ra many, cos, many ni – ni va guck desperdizyni ni raw ma va, tchi, tchi rbixláz nú la ma va, queity nandinu tchi lama giet mal at nú ra niz, láma gulá láma cagyaw th burr, láma ginditzuni cerc lat nú niz’a tchi queity nandy nú cayu ma manch ra niz gy tchi, tchi rbix láz nú lama tchi zëga ra blazy’a rca blazz lo ra logara ni ná desperdicy gy’a base lo ra lat na nxab gy satchuma, tchi lama gizeni la ma gicka tëx ni gidaw nú, lá ma gicka tëx nax, láma gicka tëx, tchi rbix laz nú lm, queity, queity guen di náma va per numá danuun xina gien nú’ah total danuuu de ni rdaw un gy’ah sa th ra comid’e taw loonyte cat giab ma lony, gula purthe dis chady za th ra ni rackan chady radiz th cos va, za bzáh na, tchady ni, gibé ni chady ni te chi zob ni gidaw nú par queity, per chi gái, chi taw ra runy, taw ra te queity giab ra many lony, te lama-lama za blazy brëny ca na blazy pur ni rcka ma caloo nidis.